اتوقع اصدقائي يحبوني كثيغ وغاح يصفوني بصفات مليحة وكويسي للناس ، يعني مثلا اصدقائي المقربين مني علاقتي بيهم كثيغ قويي وكثيغ مليحة ، احفظ أسرارم وانصحم اذا يحتاجون نصيحة ، وادعمم وقت اللي اغشعم يحتاجون دعم اذا كان دعم معنوي أو دعم بالفلوس، ودائماً انا معاهم بالحزن قبل الفغح فأعتقد غاح يصفوني بصفاتي المليحة والكويسي وقلبي الطيب معاهم وتعاملي الحلو معاهم وخوفي عليهم و وقفتي معاهم ، ومعاهم انا ويقف بالمغه قبل الحلوي ودائماً اكون معاهم واساندم ، اذا كان عندم اهداف يغيدون يحققوها أنا اكون معاهم واساعدم بتحقيق أهدافم واساعدم بالتخطيط لتحقيق اهدافم، ودائماً معاهم واساندم و ويقف معاهم